لما اتفق أنا وأصدقائي إن أقابلهم في مكان معين، أنا أول واحد يوصل لذا المكان، والحقيقة إني الصراحة كثير ملتزم كثير ملتزم في المواعيد وما أتأخر البر عكس أصحابي حتى أصحابي دايما يقولوا لي إنت أكثر واحد ملتزم في المواعيد، هذي طبيعة المهندس إنه يكون ملتزم.